Iu preferisciu abballari chiossai di cantari. Chissu pirchì abballari è chiù divertenti e si s’abballa cu na autra pirsuna e ancora megghiu. Mi piacissi sapiri abballari bonu la Salsa e la Bachata, pirchì sunnu balli di coppia e li canzuni hannu un beddu ritmu. Abballari in coppia ‘un è facili pirchì s’avi a essiri sincronizzati e quindi sta ddocu la bravura di li pirsuni.